Akbar shai saʼadni fi tirihil hayati, lel akhdal da hubas tihilel daril gaid fiya da. Min halleta khalas a khidimti badat dauwar haw badat baʼerif asshiya jadide al gabul ma baʼerifa, wa badet bataʼaman malamas hana zaman ma baʼerifum wa alʼallam shaqali kateeri fi safarida.